Ja <noise> ku chapa ja jiaa ku java'a tjaa ku ja xeendindo ku ve'endo llave jiaa ku ja nakaando xeendindo na ka'ando jiaa ku seguridad jandeku ku ve'endo kuuxi in material muy indispensable.